Kijanal kito'on jach ma'lo' ti to'on yan jach tulakal <noise> yanäjij uchij b'aje'laj ma'an, b'aje'laj chen b'el kika'aj kijantej u- utz'eek janal kipokche' b'a'ax tulakal kite kito'on kiton jach ma'lo' tulakal kijanal men, mentäkej ma'anten jach yaab' k'oja'anil men tinjantaj tulakal ma'lo' janal.